Karazagna légumes hoanik'isanandro miaro fruits na vônkazo misy akeke amin'ny dimy karazany ake: légume mety telo karazany ake no matetiky tegna hoaniko fô fruits ndreky mety mahalany telo karazany ake koà <hesitation> amaroany légumes fruits mbôla mety maromarona légume.